<noise> Philipina henany zao anisan'ny mana panao basikety iraisam-pirenena malaza; hôkin zay zao ry Jordan Clarkson manao bôly amin'ny NBA amin'ny.